Antsika Malagasy baka tsy de <hesitation> mavatra mampan̈ano spaoro amboa. Fa matetiky ko fahitako vazaha àby ren̈y, matetiky irô isan'andra ndesindreo miboaka irô, ampisômandreo ampisômandreo, <hesitation> baikondrô, <hesitation> la marsy hely àby in̈y izy.